<noise> Ny a Singapour agny koa i ee da ny olo a Singapour agny i <hesitation> fi fivondronany firenena maro zany gna Singapour agny ao ny Sinoa ny Indiany ny Karana ny Espagnoly. Da ny <hesitation> ny mapiavaky andreo agny amizay zany ny raha maro <hesitation> ny olo maro aby aby regny samy mana ny raha mapiavaky andreo agny da fa ny mapiavaky- ny tena mampiavaky anazy, amin'ny resaky sakafo. Sakafon-dreo agny sakafo misy episy. Izay no mampiavaky an'i Singapour.